Séé dzimiyaá má bóre? Dzimiya, kana ka bálʋʋ má bóre, gbɛtɛrɛ, dzimiyaá lá kaa gɛ goóre kaáa mɛsɩ fɛkɛɛyá. Ŋnáa? Ká láa kaa gɛ goóre kaá mɛsíya fɛkɛ sɩ tíwɔ kodzémɔ lɔ, <hesitation> dɩgaŋgáñ, zambá karɩ táa yála ka kɔŋ kaa yúkú dʋ dzeé bɔɔ, síí bɛrɛsɩ sɩí gɛ sɩ gníñtɔ, bʋʋ lína dzimiya báa aŋkɛ dzááyá, dzimiya báa aŋkɛ ka wɛná ka gníñtɔ tʋtɔɔ kaa máana ka bóre. Bíɩ dɩ mɔsí ŋsɩ koŋsáa mɔɔ, kánáá lá kaa gɛ ŋsɩ báa abéé kubé féñfélenáá yá, kaá kʋñ bʋká kaá valí bɩ fɛtɛr fɛtɛr fɛtɛr álɩ ka bóreé tɛlɩ. Ŋnáa? Ñŋsɩ dɩ mɔsí ŋsɩ dzaŋtúúrúsɛ na tɩɩ- tɩɩsɛ mɔ, dzimise tʋtʋbʋsɛ, síná gníñtɔ láfú láfú ñtɔ atɛɛ sɩí gɛ <hesitation> na sɩnɔɔ. Dzimiya, ka nɔɔɔ kaá mána ka bóre, ka tána vanɔɔ bɔɔ, ka gaɖásɛ síké. Ñŋ ka lá kaa gɛ gníñtɔ na ka nɔɔ, káá kɔná, kaá tɩní, ŋnáa? Ñŋ dɩ mɔsí ŋsɩ kpeélaásɛ mɔ. bili bili, síná sɩ bóóna. Bʋtɛɛ gogóo bɛñkɔ-bɛñkɔ ŋsɩ koŋsáa na <hesitation> dzaŋtúúrúsɛ bɔɔ, dásɛ dembise wáñgá-wáñgá bɔɔ bʋʋ yɛ sɩsɩ yálá ka sɔkɔ gbaákɩrɛ, tíwɔ gbaákɩrɛ, ŋsɩ gbaákɩrɛ bʋtooro lɛkínamɛ, bʋlɔɔ sáa karɩmɛ, ŋsɩ kpeélaásɛ níŋɛ mɔɔɔ yála sɩí dʋ sɩ bóónaá yɛ, ŋnáa? Bʋká ŋsɩ dzaŋtúúrúsɛ na koŋsásɛ bɔɔ dí tɩñŋa kala mɔɔ, síná, síná bóóna, sínáá valɩna gbaákɩrɛɛ yá, sínáá valɩna gbaákɩrɛɛ yá.